Gny volana Mars koa i e da vola ny hasotro aminay atoy da gnatsaiko ao voalohany ny halafosandra; lafo aby ny raha lafa volana lafa volana mars